Kale nyowe nikwo nkwenzere, nakubaire nenyenda ngire abato bange nabakuru bange, era nikwo chikali, era baliyo. Abato bange baliyo, abakuru bange baliyo. Nyowe tindakwenzere tube abana makumi abiiri, abaana bange nakubaire neyenda tube abana mukaaga.